كنفضل نكون واحد الرسام عضيم و نقدر نحط الافكار ديالي على شكل رسومات و انا اصلا كيعجبوني الالوان و الاشكال و هداك كنعتبرو واحد الفن راقي بزاف و تيفهموم ناس راقيين بزاف و كتكون محبوب عند اشخاص عندهم واحد الفكر كبير و متقف